Biby anisany mampangôlingôly. Mampangôlisôly zaha lalinta. Za ka fa mahita lalinta na tafitana lalinta igny, mangôlisôly satria misy raha maditidity zay izy, zegny mampangôlisôly zaha aminazy. Avake ka o, amboa lava tsy tieko. Mampangôlisôly zaha ka na mahita azy aby satria, malagny izy aveo forme ny fogna eky efa mampangôlisôly e.